هي الواحد مايكدبش في حقيقة الأمر هي الواحد لازم يركز على الراحة التاعو كر- فالمجتمع لانو وكان كل واحد يركز على الراحة التاعو يكون هو مريح في راسو ح- بطبيعة الحال حيطون مجتمع كامل مريح ويطومو كامل ااناس قرحانين وعاقلين وماعندهمش مشاكل